Hazi falta una turmi o una picaora. Cachus de fruta, lechi i a dá-li a la turmi paque quei un batíu aparenti.